Ah, miin kam mi ɓurii yiɗki <hesitation> tenti. Tenti waɗee a naata nder ndaa jaayngol, ndaa ko nyaamee, a nyaama, a jaayna, to a janngay a jannga,a waɗa haaje maaɗa. Ammaa dow hayre kam mi walaa nder. Non wona haade maay- maaje, walla maayo wona nder, kanka fuu goɗɗo walaa nder ɗo'o.